يا بووي دي حاجة مش بسيطة خالص، عنديك عشرة مية تسعة وتسعين تمانين سبعين خمسة وستين أربعين خمسة وتلاتين، عندك كمان خمستاشر سبعتاشر تمانتاشر اتنين وعشرين، أظن اكده اكتبر من كفاية